ډېری خلک په خوړو کې د خوند لپاره سمندري مالګه او ډول ډول ساس اچوي. سمندري مالګه نه یوازې مالګین خوند لري، بلکې نور منرالونه هم لري. سمندري مالګه د عادي مالګې په پرتله لږ پروسس کیږي، نو ځینې خلک فکر کوي چې صحي هم ده. همدا لامل دی چې ډېر خلک په خپلو خوړو کې سمندري مالګه کاروي، ترڅو خوندور او صحي خواړه وخوري.